na nən mi ja bar jəriwa na a ci, gafu gu tunu ka lawan tiye na mamau gamsadin tiye a kun kuno a dawa kare karara dagai da dlam na na, dagai aya na ziyara ii kamancudshi, da gai aye rawan. I duniya bal ka kəmu gu ga rəptu radiyo ka TV labarr bee wara ka kəmau da dlamau ne. Bee dawu ke nan i yu fatawanke na kəmu karak gafo sən gu, ko da ci na bee mi wara tau bi man gafo tuno vaiken garan sai ka kəmi gəsha ci pess gəsha ci arawai i kun bee mi wara a rakəna gaɗa gəmo? gada səku tatəki di ci gafo gu. Ndiwa gawa a ntutu da ki gafo sunu men amman kuma inde səku tat- tatə kishi bin səku ntutu bin a dlama bai bee dawu gafo fatawanke in səku tatə kida gafa gəmu shirin ayawau vəd tunu na dəkadi kəmu karak təra tun Haparr sosai, so gusku gasau da damtau təfa bee dawu ke nan i yu ma duk i kun bee na dlamau nancu səku da tatəka gafo tun gada bee ka ndənu mamau a nii a ndama ci tuku men bee ɗagai tlaparr ndawa wara a dəga na ndawa mi a dəga bai, tiye tufe nin na deu i ndama ci gaɗa bee kasau a iyu ke na kəmu karak gu iyu na bee mi wara na barikshi na bariskshi, iyu na na bee mi wara na borikshi bin na ramma toh na godotən ga, iyuy na bee mi wara na bari kun bai amman marəm gara ba baru ba təra mi wanda wa kunu tuku təra ne kə tatəka kuno wa. Gaɗa kasən na gadutən ga tlaparr i ɗa bee wara ziyara mi kwa de da nai bee dawu ke nan iyu ma na dəka di kəmu karak.